A- <noise> azafady chef fô tegna tara za i niany nohon'ny embouteillage de tsy afaka nata de avy eo koa taratara za niala nifôha tam'maraindraigna tegna ialagna tsiny, aleo tsy hampodiko eky am'magnaraka fa tara za i niany, azafady.